הַדָּא סוּאַל סְעִיב בְּזַבַּא וְפִיה מְשַאעֵר קְוִיִּין בְּסַרַחָה, וְכנְצַנּ בְּלִי גַּאנְדִי יְקוּן שׁוּעּוּר אַסְווּא בְּזַבַּא אִילַאמָא, חַדַּר חַתָּא וַחְד אֻלְגְּ'נַאזָה דִיָּאלִי, חַפְל הַזּוּוַאג כִּתְקוּן לַחְדָה פְרְחָה קְבִירָה כּנְבְּגִי נְתַקַאסְמְהָּא, וְלָקִין הַאֻלְגְּ'נַאזָה הִי אַאַחְּר וְדָاع וְהִי הַלַּחְדָה לִי כּנְתַמַּנָּא הַנָּאס יִתְזַכְּרוּ פִיהَا הַחַיַּאת דִיָּאלִי וְהַאַתְּר לִי חַלִּית, עִזְבָאן דִיָּאלְהוּם פִי דִּיּك הַלַּחְדָה כִּיַּחְסִסְנִי בְּלַעְרָבָּה הַמֻּטְלָקָה.